मौरीओइने अपन सुंड खासकर्के फुलामहती रस चुसेक तहिन आउर यदिओईन अपन घरमे अथवा घारमे कुछु खतरा महशुस होई कह्लेसे अपन आत्मरक्षाके तहिन <hesitation> सुंड प्रयोग कर्तियाँ। आउर येने यदि कुई मनै ओईनके घरमे आक्रमण करतहे कह्लेसे मनैन् काटकेफे <hesitation> भागैतियाँ। येने जहाँ कटतियाँ ऊ ठाउँमे सुजन आईजिता आउर बहुत जेदा पिरैताफे एनके काटल।